Ko kala neɗɗo haani annda wakkere <hesitation> huunde tilimnde, kayre woni nuɗɗinki. Nuɗɗina dow walaa ko a waawataa waɗki. Nden nde keɓ-ɗaa baawɗe waɗki huunde nden fuu, waɗir-ɗum e baawɗe, no mbaawata waɗirki-ɗum. So haa a waɗay non a taway kuuje ɗuuɗɗe e ngaran ma e hoyeende. A waaway waɗki kuuje ɗuuɗɗe ɗe a hammaaki a waɗaynoo-ɗe.